देखो सा हुकम अगर आप आपना किन्नी दुसरा देश रो वीज़ा या पासपोर्ट बनावणों है तो आपणा। सभा पहला आपरी जन जन पुष में फोटो खिचावणा देणी पड़ी पाछा सभी डोक्यूमेंट वीज़ा पासपोर्ट ऑफिस में जमा करवाया जाव। अगर कोई डोक्यूमेंट या कोई कागज कम हुआ तो आपरी वीज़ा कैंसल हो जाव है।